Nna chou abu watsatsa bu pajukun “kamar” avyon wa vyon vyon. Apa ma na vyou vyon, ndi na dan “oh” chidon tsa zan yu, amma ba iri kin wa apa’a ba, yin akin wa anma invyon vyon, ke icin ye ba, udan apa uma vyon vyon, avyon wa vyon sakai wa panpan, au pa na vyon vyon ra, uba wasansan kai pa na pɛn avyon wa vyon va ri. Nna vo chidon ku tsazan yu, ku ye akin wa vyon vyon. Nkan na chon a “hahim” bu a chon wa’a apa zun ma chi na, ku ma mbya pa nan, ku yi dan kai abu wa apa natsa, sɛn’a ba. Ichi ye ba, uma tsa bu wa ma sɛn’ɛ ba, nna chu pa ma tsabu, wa ma tsabu ma sɛn’a ba, ku na fyii fa yi dan abu wa utsa san’a ba, abu wa fyii utsa ci hara ci hara nna nna chon halin ahun ibe apa. Nkan na chon apa wa na tsa bu ndafe jini, ichi ye ba, uma tsa bu ndafa, aba na búu be fovya. Cin kama uma na huchu ibe bi, uma na tsa’bu ndafa ba, ba na gau be dan kai, apa’ ha ina fovya bu watsatsa ba. Amma uma na tsabu nosfa’e, ko abuzun ka be ifye, be dan ifovya butso pa’ ha beri nde pa ha kasin nna chon halim na tsabu wa ndafafa ijin, nkan na chon halim bu hankuri idiun apa, apa ma ba amikhi gba, ko uma tsabu ma tu’ni, ku gha mikhi ko kan nde na dɛn ifin pajukun ba, ku gbe ya kakan, ku ya bau zīn, ibe chon wa au uri hwayi aku ma ku hwayi. Nna chon halim ba mikhi gba hun’a, na san ɓa’re ba. Nka na chon halim abu avyon wa vyon, wa vyon vyon ba pa. Apa zun, uma bya, ku gbe tsaba zoa, uma nya bu’bau danji ma uri na zinzi dan apa’ha, uma bau danji’a ma ku ri fokon? Amma apa ma fin fɛ azin ma yu, uma chi bau ma, uri zinzi ba, ko be dan kuchi, kamar atami, amma uma byeu uri dan kai! Apa’ a ba’ a damuwa ba beri ichi kusa ba, nna chon halim wari ahun ibe pa-jukun. Mma bya apa ma na tsa halim wa hunra na vyan ka gbe jiji ye ba azi izin me wa ikin kutsa ba pa’ba. Nka na chon akin, ba halim bu pa wa tsabu ndapa ichi ye ba, uma tsabu ma ndafa izou pa-jukun, ko nna kiu, ko ipyiu be zin wasansan ke idi’u. Nka na chon ahalim abu, nna chon ahalim abu akhi wa bu ba, apazu ku ba abu ciya, amma ku ba kin wa ku nde bu nde ye awuza wa nyani ba, mna bya pa ma ba khi’n nde bu ma na ye nuluza, ndi na dan “oh” chidon, yin ari khi” a an ma ndu ntsa ka, ntsa zan ka pazun yu. Nna chon halim” wa hun’ ra ibe pa-jukun. Apa ma na tsa yiri halim a hun na san taya iri ba. Nka na chon halim bu-nna chou a pa wa ba “halim” bu amikhi wa ye pa bu, mikhi vyon wa vyon, mikhi wa gba mikhi. Apazu ci, ku bu amikhi bu “hakuri ba, amma bya pa ma ba iri akhi wa hun ndan kai chidon gan’dī, amma pa ma ba mikhi wa anwuza ma tsabu, ku gbɛn mikhi ku gbe nwuza ya kanka, ku nde nwuza suo ku dɛn yoji ibe chun wa ku hwayi. Nna chon iri mikhi ari hun. Mma bya apa wa ba mikhi’u, na san ka’gbe. Nka na chona mikhi bu pa wa na fyi ta yi pa abu watsatsɛ wa ciya ibe, wa chi, ibe chu’o. Uma tsabu ma chi dede ko dɛn yoi, uma tsabu maka chi ya dede ba ku dɛn yu jiji ye ba uyi bu wasansan ba bu wa ba ba watsatsa nu ifintwen. Apa wa umatsa bu, ku ma dɛn yu dɛn abu wa tsa ifovya. Au’ma uri du gbe’di urì dan abuwa na tsa asai nna tsabu wɛsanssn.